Abimin mimar olmasının da etkisi var sanırım, mimar olmak isterdim hep. Olmadı... Herhalde yeniden dünyaya gelsem, mimar olmak isterdim...

On yıldır bir tatil yöresinde yaşıyorum zaten, o yüzden pek tatile gitme ihtiyacı hissetmiyorum. Ama geçen yıl üç günlüğüne bir otelde arkadaşımla birlikte konakladık.